Alei pasti kang kalau mater pekerjaang kang pakar-pakar pekerjaan kawenu pi, pekerjaan mohete pi, pekerjaan matate pi, pekerjaan matebasu-aiweidu pi tanau-tanaudu pi tetap asida laku roti mae, asida laku roti mae italawa hidi mama pa seme mama anggaplah mater makanan mananun adat'e kamanu tradisi jadi ite lawar wai mama, pa asida kang mate hese mese, itela ite arab na ma, mise mati hete mese alaihina musia arab, ha roti siu, roti iyanu pi, roti pipe pi, tetap mati hete mise ite ma muse ala lette arab siu'e, jadi kalu setiap pekerjaan seme sala tetap due mama kang punaya, sala satu paneka asida se, kasida se uda asida se punaya intola, asida se kang ina tarigu ilaene bukang teta pi sa pea iter tonea mati una ina niwedu, laku iter tonia, tonia mama kang tana lohana lohana tana serubu ropea serubu ure laku ite odiya, au ko di kodi kodi kodi kodi, paneka hua rise hahua himama mate una laku ina tama ma pikadu. Jadi una laku tampa laku pikadu laku iria huana iria mama kang huana pea laku teuna ina lobang siu'e, ina huedu mate una ina huedu kang mati suku ina mantega riya mati sohaya, mati soha mama kang, laku ina lalana seme, ina lalana kang laku kopi, kopi mama kang supaya ite ninu, supaya ite wah laku ite ninu intele. kalu mati hete mese, kalu mati hete mese, hasida kalu ite ninu alaku teh hise tantele ila waha'a mise tapaso ita cocok, ama hete mete imi riya ladi imi ah taha bisa ite nauna nehi laku mi amanata tetap imise mehete ita cocok, itantele, ita pas he, jadi mati hete baba mati, mati hese mise, hasida kang ina pas kang cuma laku kopi manata, biar imina hete seme siu tetap ma cuma kopi ma, jadi amina hete e'ena, ha roti siu nama, nama siu, roti ma kang itatone, tonea mama kang pea laku ite tenuwa, kuda ma tunu wa masa manata imi hihiria, imi tou, <hesitation> mat nainela tunuwa panikone tunu nanikome jadi rola jual meka it atunua elau elau. Hihi udaetesa huana uda detesa huana nama siu laku tefpon, teplon huana ma riti huana siu, jadi ite una yarola, paneka kalu ite una mi kei bole, jadi musti tehiya ina tou, hehina tou nei, ha baru ite unaya laku ma mati tunu ma pea laku mati tunu una nuwedu, pehiduke ina niwedu riya niko ina wewena, nikome, ina riwedu riala wewena peama tete inda niwedu, teiyadu laoi husata, oi tur dima, oi tur neni, huturitu, huturuaddu, hutusewa, rewana, husata, liadu nikome ite sandiri ite peheya, ada yang tanya usia musia, mas dua, mas tidu, mas yati neila itea nalaiya idio, iyadu kang elau, tabisa itena tehya kisaite kalo bukang rola laku iter rimahua rekang tahya, jadi mate hete mese e'ena, kalu imi hihiai ite, ite una laku imi te bantu imi kalu imi tahya berarti ami te ena ta bantu imi, iti e'ena pea rame rame la supaya ite tehya inie ite nauna ma kang, la ite a rame rame sape ite ina tohye Laku mati hete e'i etehya, etehya ma pea ete una laku pikutao ite soal laku pikuta la itena udina, la utena ina usera nikome, udina lausari ipea ite esia, esia pea mama pea mi gorenga tahi bisa langsung mama musti te goreng, tei ou, tei goreng riya nala iya, na sekuledi laneka ina rowo rowo lohansa ite leleya, mari yan ata bagitu una aduse, ih paneka riya nikome ha pea ha rea laku baru bumbu peduke, una ina bumbu, bumbu ina bawa puteh bawa rowo, ina sida pokonya bapa pira mama pea'e mama siu'e lohansa uninu, lohana lohana mama papea rite una riya husa ma, jadi inuku iyanu ise kang, ami tido pea sia ami mi leleya, leleama pea bukang bukang bukang kisaite, dehiya musia nikome lama nabantuite, bantu ma pea bukang ite masiatu, mai sisdima, ite leleiya, lelea ma pea bukang ini ite e'eurai hitampahisa ite bapa ina bumbu paheduke bumbu mamam kang ite lelea siu papea bumbu mama kang kalu ite ta leleya berarti ite blender ra. Kalu ite ta blender a ite tito, tito laku hato, la supaya ina adu se, kalu iadusema baru ite goreng nga, ite goreng nga ite tumise, ihontele ranala, ama duma milae bukang mate asahubu kang ihontele matete masi hese hauhua roti nantelenta, ha pea baru tumis teraisa <noise> laku nikome ina santang mati sisa ina niwedu pea, mati parua, arpua laku baru laku mati toma ya toma ya makang mati tana ina seme iter ina kantal manata, mati tana ung kantal manata, mati tana yang kantal kantal kantalse, sedangkan parawai mese maita tana ya, ha pea baru mati tumise riya isa, tumis se ruaiya bukang mate taba santabg nana ma loko pe, mati eu tau eu pihita lohansa, supaya mati'e masa la ka. la supaya ina weweu naka inau elau, kalu cuma riya sanatange nanti nawewe lohana laku kantal he'e laku mati aya kang paneka matir yaladin lilae te iye gili-gili paneka mati muta tak jadi muta se, jadi pikuta'o we pikuta nei jadi la tamba supaya ina wwwe nikom'e parawae lohanasa ina parawae barip mati soha'e roti ma intele roti ma yang niko ite bisa-bisa bantal kang sak. Ma ma kang hina tounu wa panikom'e ha mati campur ina kua nikom'e laku ianu, ianu kang uda alei, alaeimata hi mata ianu ami sah alei benongko, binongko kalu mateledi ianu baru ami sa wale, sa awale amisa wale iteuna ya, iteuna, ite goreng, ite ungkap pa, pea baru mate campur niko'e rotto wewe nikom'e, mate wewe ma matisa mati nikkom'e, rumati acara matir he baru matir pake ya, riya tomat'e pea' nikom'e alei ma mater kamananu paparipi cuma dua ma ma, hasida. laku roti, roti kambing roti ikan, ma ma aleihina biar apasala hina-hina pepaya mati, pepea mati mate una pi ina rasa beda tasama laku alai hina kang maternaen tele apa sala tetap anuma kang h'e roti rikedu side rikedu mama intele tapi yang hina-hina lain'e mate una kurang intele itarasa lei pani kumei alei mate rasida. mate rasida kang. mate una laku seme'e gardamu kalu elehina lain-lain se mati tagardamu pdahal gardamu se kang intele tae bisa pala lite arab nama jadi gardam mu sentele Jadi kalau tenu asida la aka ya inanu pokonya kang mati'a mati lamlae musi sio asida niko'e asida laku roti nikome. jadi tetap kalu pekerjaan seme sala apalagi tanau dong, tanau dong laku basunat kang ina kamanuno intim ma kang cuma mama. roti laku asida ma biar apa sala tetap eu ma nenema mate hete mese eta mata naudo mate iweidu. mate una bahan seme mese roti laku asida mantele. tele-tele babau yo. den alamat una pikadu ria hisa pikatidu ria hisa ma roti. ma asida siu ma siu panikome ina ntele ta ama seme ama santang nikome, niwedu kalau ite una ya intele tapi kalau niwedu intele niwedu lohana mai tantele ina parawae tama pokoknya ina para sasa sasiwi tarasa tahi, ina penyedap rasa tahiya, ditiuna ma laku terpersaan sui yang kamana-kamana nu ma ma, kamana nu ma ma kaluau heter anau persaan laku utir kasi sayang ii kang tetap intele tahabisa.